Lweri kulini kyakurya, ungarye amio ukilula sana, kulinisyalaki, ndingarya amiukilola patare, kulini karoti, maana twatwilima juwe. ungalya uwona, amwukilola patare, lakini akangi wiwo- wiwawilya nasimboka isi isyamajani, imboka syamajani itsi nonu sana <noise> sikongeresya idamu mumana, akangi sikukivika vimunu ulolake sana patere, <noise> sisya ndosisunokwa, une ikindi sauri, turye sana ikaroti, tulye sana nasyalaki syalaki senunu sana. Fyenambe twilima juwe, tunatunoku kukula kwasababu kukula vikutsa kalama, kwahiyo ungalime juwe, wiwa upungwisye indalama syakukula, indalama kumawiko kula isyalaki, lino uwiviki indalama wiwombile ikyinu ikingi. Ndomana twinoko sana ukuku- ukukula, uku- ukutereka isyalaki nikaroti maana twilima ju- juwe.